ég hef alltaf verið heilluð af því að mála myndir af fólki segir bandaríski málarinn Elizabeth Peyton sem átt hefur talsverðan þátt í að blása nýju lífi í portrett málverkið síðastliðinn aldarfjórðung þessi heimskunna listakona opnaði á dögunum sýningu í kling og Bang sem nefnist

er einn af þekktari myndlistarmönnum sinnar kynslóðar í Bandaríkjunum

hún reis til metorða um miðjan tíunda áratuginn og vakti ekki síst athygli fyrir portrett myndir sem hún málaði í

sem var á þeim tíma áberandi frávik frá hinu ríkjandi abstrakt málverki sjálf segist hún þó ekki gera mikinn greinarmun þarna á milli

á sýningunni í kling og bang má sjá blöndu

vinum og listamönnum þar á meðal japanska skautadansaranum og

eru margvísleg en í gegnum tíðina hefur hún meðal annars málað myndir af þekktum leikurum poppstjörnum stjórnmálamönnum og

þótt þetta sé fyrsta sýning á Íslandi hefur hún oft heimsótt landið áður en hún er vinkona hjónanna Ragnars Kjartanssonar og Ingibjargar Sigurjónsdóttur Ragnar man vel þegar hann kynntist verkum hennar í fyrsta sinn ég kynntist verkum hennar

LHÍ á tíunda áratug síðustu aldar ég man að þessi verk höfðu djúp áhrif á mig ég var í

vá þetta má þetta er hægt það var viðhorf í verkum hennar sem var á skjön við samtímann

algjörlega heillaði mig og ég held að hún hafi ýtt mér af stað í

sem minn ferill og það sem ég hef haft að segja í listinni það er mjög mikið undir áhrifum frá henni til Íslands að setja upp sýningu hún er stórt nafn í á alþjóðavísu

til Íslands að setja upp sýningu

gott orð á sér þetta er staður þar sem frábærar sýningar eru hana langaði að mörg ár upphaflega átti hún að vera á Hverfisgötu svo færðist til og það vill svo

er þetta í þessu dásamlega rými í Marshall húsinu

og bang stendur til tuttugasta maí við minnum á menningarvefinn rúvmenning punktur is sjáumst á morgun veriði sæl